نفظل إنو نمشي في رحلة مع شريكي، على خاطر <hesitation> السفر مع الشريك الواحد يعطيه فرصة انو يعدي وقت السبيسيال ومميز كيما نقولو مع الشخص اللي نعزو وقريب لقلبي باش الواحد يقوي العلاقة نتاعو، ويخلق <hesitation> سيرتو ذكريات مشتركة مع الإنسان هذاكا، والسفر مع الشريك الواحد يخلي يتمتع بالتجارب اللي نعيشوها والقرارات اللي ناخذوها مع بعضنا.